Ɓurani kam ko waawde jogaade mbaawka safrude kala rafi. Ngati ɗum maa mi wallu aduna oo no feewi. Yimɓe fof ko- ko- cellaani. Mone fof ine woni e rafi. So mi waawi safrude kala rafi maa mi wallu yimɓe no feewi- no feewi tawa hono mun alaa.